أكيد إمتلاك قوة بدنية, يعني علشان أساعد الناس, واحمل أشياء, وأساعد نفسي, أساعد بالبناء, لكن الطقس, صراح أحس إنه يعني, ما نقدر نتدخل في هادي الأشياء, حتى لو تخيل, التخيل مش ل- مش مريح يعني, أنا ما أعرف يعني كيف راح مشي الطقس, لكن القوة البدنية مقدور عليها.